Yakutu kuenka ján kukutu kuu chokojan kue chokojan, kue tuku yeyoján kue <hesitation> kutu vivon kakuu iho ján vivo tuu lamajan vivo yeyuján vivo vivo ocho ján, vivo juna tuu <hesitation> tukue kukutu en ikono nuño'o uu ummm taka kutuu ikono nuñuku, chijueñetuján vivotu chikue ñe'e jan vivo tukuu. <hesitation>